<hesitation> ta ta'o iin tá'i lu ña koshinixi adra ho o on. konrechi anria ho o on. kucbhonxi iin refri iin refrijirador, ta kaston'nri nami ho i iin ña kuchon refrijan nami nonaxhi a nami ñoo na nunguan kichón xin refrijan ta xana korexi michi ta oxa konrevaxi naña okenxi eso.